A tentu las especias. A vel, quandu chequinu, quantu á, que ya tengu mi edá, me recuerdu qu’al condumiu pa qu’estuviera más sabrosu, se l’echavan alguninas especias i yervas que se pían encuentral en el campu. Avía que conocé-las mu bien, que muchas s’apaecin, o se pían sembral enos güertus: assín, el romeru, el tomillu, oriéganu, aurel, artolana, amus lo qu’aquí llamamus ala yervagüena, l’eneldu, l’albehaca, el perejil, el hinoju palas azetunas; tamién estavan el cominu, la canela o la mejorana… Qué sé yo! Algunas más qu’ara no me recuerdu! Se hazían con muchas d’essas cosas unus machaus o unus ataus que, sigún pa qué, le venían mejol alos condumius o guisus que otras. Enos comercius ara las ai de toas crassis i coloris, muchas ni las uvimus oyíu antis, ni que tapocu se sabin pa qué se prehisan. Inventus moernus pa comías moernas.